<hesitation> Karazagna fitaovana fandrahoagna hanigny zao ai <hesitation> misy zao ai <hesitation> vilagny <hesitation> vilagny misy vilagnim-bary de misy vilagnin-drô de <hesitation> vilagny ai <hesitation> afaka ampiasaigna aminà charbon na koa hoe kitainy ôhatra dia misy koa rice cooker rice cooker zao fandrahoagna vary fô mampiasa courant de <hesitation> misy koa o lapoaly lapoaly zao fagnanaovagna fritifrity regny de misy koa vilagny saba.